<noise> Vizà a, <noise> Pasipôro, <noise> Solomaso, <noise> Kitapo, <noise> Karatry, <noise> Karta a, <noise> Kamerà a, <noise> Telefôny. <noise>